'On kpa 'o 'an-a plo 'da, <hesitation> 'on ze-eh 'yuyu: :bla 'de 'on kpa 'o plo 'da. Eh-: 'on kpa-dih 'nynuu: kwa 'wluh-dih 'da. Deh 'on 'kpa 'o 'an-a'a: 'nynuu-a 'wluh 'da, :yee' on se nyor :korn :or 'ye-a 'on son-' :za-dih: :yee' <hesitation> 'on :ne 'goo :gwlor. :mor 'on ready <hesitation> 'on 'ye anyne deh eh-: 'an 'kpa 'an plo, :mor 'on plo-eh 'de 'an po 'an-a'a: 'nynuu' :zuku'-'. 'Yu <hesitation> or-: mor-: :a 'wluh-a 'an-a' 'nynuu: or se deh 'ble or 'ye no 'de 'on 'ye-a 'o no-a 'de 'on 'ye :ao' 'da, :mor 'on 'ye nimi 'on :chehn-dih-eh dih, <hesitation> :mor 'on 'ye :teli 'on po-ih-' dih, :mor 'on 'ye :koo: 'on dhen-a :koo: 'on plo-or, 'an plo 'an-a' dii-deh+ me-: za-dih 'o son-' 'de 'an po 'an-a' 'nynuu: :zuku'-', 'on 'de 'i-a 'jeh :ke 'de 'an kpa-uh bo, 'an 'de-di' :nyene'-a 'jeh :ke :mor 'on yi 'de 'on bo :mor 'on 'ble-eh :yee' 'an za-dih-uh 'weh. 'Mor :mlor 'an deh+ 'an plo-a :en 'nyi-a 'on 'wli-eh me 'o. :mor 'on 'ye normor 'i :daa :an pobo-a ya, nomor 'i :daa or-: 'an plo 'de torbuh 'i 'di 'de <hesitation> 'an-a' :nynuu: :daa 'de 'an po-uh :zuku'-'. :mor :yor :or :na-dih :naaaa: :mor or 'yi 'o 'on bo or 'da 'on 'de 'an 'bhorn deh :daa 'o, :yee' 'on 'da kpon-eh-dih, deh :on tba-a 'on se-eh 'ble 'o deh :daa eh-: 'on 'ble 'o. But 'an plo 'an deh+ :nyene' :nyene' me-: za-dih 'on son-'. :mor :an plo dha ti :daa 'i :yee' :on :se :gwlor-nyor. :yee' :mor anyne nyor 'ye 'on :yee' or vlen :on 'weh. Nyor-kpalu+ :on ya-a ti :daa <hesitation> :mor an plo any deh <hesitation> :mor on 'ye dih on dha :yee' on 'da nyor-kpalu+-a klehkpeh :on :ne-a dha :gwlor an-a''gbeh+ 'o :on dhe 'dlu. why by eh se-eh :mor, :dha <hesitation> :on 'ye-a 'ye-dih :or 'ye-a :on bo kpa :or 'ye o 'yle deh 'jeh, plo-a :daa :mor-: 'on mor-: :a 'ye-dih :dhe :a 'ye plo eh nyor or-: 'on se-' 'ye. Eh-: no-eh :mor 'on 'ye any deh :yu beh on 'da eh :ne 'wli-eh 'di 'de 'an plo-eh eh-' 'o 'de an 'pehih :an-a 'nynuu:-a <hesitation> :zuku' 'dlu. :yee' deh 'mor mlor 'an no-a :eh za-dih 'on son-' eh 'o. '